گِتار اک بَہُپَکھی اتے سَنگیتک ساز ہے، جو سِنگل نوٹ اتے کورڈز دے نال وج سکدا ہے۔ دُونوں وجاؤݨ دِی یوگتا، ایمپلیفیکیشن دُوارا اِس دِی ٹونل سَنبھاونا دِی وِشال شرینی، اتے اِس دِی پورٹیبِلِٹی لئی مولّوان ہے۔ جدوں کہ مُہارت، لَے-تال میل، وِکست کرنے اتے سَنگیت سِدھانت اتے اُپکارناں دِی سمجھ لئی سمرپن دِی لوڑ ہے۔ گِتار اپنیئں وکھ-وکھ شَیلیاں اتے سولو جا بینڈ وجاؤݨ لئی انُکُولتا دے کارن عام شوقینا اتے گمبھیر سَنگیتکاراں دُونوں لئی اک بہت ہی پُہنچ یوگ ساز ہے۔ گِتار سِکھݨ نال دھیان، سہیوگ اتے ہاتھاں دے نِینترن کَلا وِکاسِت ہُندی ہے۔ سوہانے سُراں نال رومانچ اتے شانتی محسوس ہُندی ہے۔ گِتار سَنگیت بناوݨ دا اک آسان اتے سوہانا سادھن ہے، جو مَنُک نوں خوش کردا ہے۔